أفضل ماكلة عندي هي الطعام بالمرقة الحمرا او و اللحم الغلمي. <hesitation> بصح ما تنـ كل مرة نبغي حاجة ما ما تتبدلش على حساب الجو، و لكن تتبدل على حساب المزاج. <hesitation> نبغي هاذاك النهار <hesitation> نشوف وشاهي الحاجة لي جات في بالي ويلا جا في خاطري ناكلها و ونطيّبها. على حساب المزاج نتاعي هاداك النهار.